يعني ك زراعه اطيق ازرع وجغبتو فتره زغعتو ونجحت بيدي بس ك اكلات احنا يعني اكثغ من مكون للاكله ممكن نضع الشغلات الاساسية الطماطه البطاطه الخياغ الباتنجان يعني هذوي الشغلات الاساسية نزغعه وشغله طبيعيه كلش ما صعبي الزراعه شغله حلوي وطبيعي بس ينغادله تفرغ